जापान को कल्चर बहुत ज्यादा आधारित है आधार भाव की परंपरा पे और चुकेन जब एंजा एक दूसरे लोगन ते मिलतानये। तो झुंके मिलताएयन एक दूसरे ते आप मिल्तानये, और जापान के कल्चर में प्रकृति ते सामंजस बैठेयो बहुत अच्छो है। और जो है जापान के कल्चर में सोशल हार्मनी है, लोगबाग अपने जरूरत ते ज्यादा पूरे समूह के जरूरत के बारे में सोचंत हैं। और जापान में जो है हार्डवर्क को कल्चर बहुत है, चूंकि हार्डवर्क इतनो करतनन्जा के लोग इनके नसन में बसो बाह्यो है हार्डवर्क।